<hesitation> tabia ni teve na teve kute yeve badilisha vo ne- nenlole ne nisha loliwa ti kava kawaida namshiwa nduga ni mrekebishe tabia ye badillikevo